मी मा तीन जोडी जूता छन जो या एक योक स्नीकर च कॉलेज उगैरा जाणू थै पैनदू। मैमा स्पोर्ट सूज छन